जोष आमे कोटुई क भी खोज करने तो ते तुके बारे मुझ आमुक आगे सकारात्मक पोधो सोचनो। जस की हम कर सको और ते तुके बारे मुझ अच्छे से सोचनो परादो।